د ډنمارک خواړه ساده خو صحي دي. د دوی د «سموربروډ» په نوم پرانیستې سیندویچونه ډېر مشهور دي. هلته کب، غوښه، کچالو، شیدې او دانه د خوراک اساس جوړوي. ډنمارکیان همدارنګه خپل دودیز پخلي ساده، خو د موسمي خوندونو سره تیاروي.